Kɔfi ugwu esheshi mi gba kɔfi ugwu oladile, alable mire ma eduma enemi ore omokata mo, ɔnumi ere meduma. so kɔfi ugwo esheshi ugwu me mɔnye magu gba aku kɔfi uwgu onalide t. Mu koto-mukoto, kire mo ochurch mu ekerefi eranda, oni kuma mi enyi eyi mafo ekerefi elɔ mu gu emmbi mɔyi, migu embi mɔyi-i ekeyi ki mu ume kuwu ekeyi kiyi mo ekeyi ida ukpo koya, ida ukpo koya ekeyi kiwo kudu ekeyi ki womo, ki womo ekeyi ozozu elo apula wu gba ekeyi kile ukpo, kile ukpo ki gba ma ki yi mogba ngha mɔ, ɔnugawu, ekeyi kiyi idu ekeyi mi biya osa ekeyi ki gu kinya mɔyi ekeyi miri bula enemi ikyo ɔnumi ekeyi ki ngɔma tele mu uguzu kya, ekeyi kuye ngufo igi bwa iri ye maye ekeyi etenzu aba zu eza, azoba yada bɔkɔ etewu ewo wu iyi fo ma a bayi, ɔyitu akwala mile miyitu yile mo, ide abami eza kuma mifya ikyoma mɔmɔ tėtė to idegba ki gi ba eza bwe kuye ku bo ozozu ekpodo bwe, eme bɔle ogbodo oyi mu oboys brigade, ide ogbo do bwe kuye mu kugba kubo mi nyi ba eyi mo te to kuye kuwi loso nghane ka lonene. So mu kɔfi ugwu onu aladi ku shemi gyo̱o kɔfi kɔgu kuye una uguna me ma ɔnye magu. Kɔfi kwɔgu oniyi gba mi ka mu ukpo da mo mi mɔnye, ko ewu ishememo mi mɔnye mo. So kɔfi kwɔgu aku kɔfi ugwu okpakpara ugwu ɔkɔ mi nene magu mo, aku kɔfi kwɔgu, la ki so mu ukpo dema. Ngɔ ka ngɔle ngɔ gbama ngɔ ngɔya ngha mogba iso iyi ukpo izatu te kɔfi kwɔgu ozu le so mutu magu mo. Kɔfi kwɔgu aku te ozu leso meduma mo. Aku kɔfi ngwu eninema kena? Aku kɔfi ngwu eninema mo. So kofi kwɔgu aku kofi ngwu esheshi meyi gy? Kuma kɔfi kwɔgu aku kɔfi ngukɔ amanyi gy? Omɔnye magu, aku mi kekimimo, kizu ba kika meyi kpala, kika mu ukpo lema kikpala eyi mole aku imi keki mo maba so kofi kwɔgu aku kɔfi ngwu kɔ mi yi mu onye imuma magu sosai kuye nguna nguna. Aku kɔfi nguwu ɔkɔ ogaku la kuleyi mo iyi kpo. somi mɔnye sosai mu koyo kwɔle bɔkɔ umanyi eshimu gule. Kɔfi kwɔgu aku kofi ngwu ɔnu aladi gba me mɔnye magu le. so mi mɔnye gyɔ.